Садои пичирросзананда ба ман эҳсоси асрор ва нороҳатиро меорад. Он ба ман хотиррасон мекунад шабҳои торике, ки касе аз пасат назар мекунад, вале туро намебинад. Вақте чунин садоро мешунавам, эҳсоси эҳтиёткорӣ пайдо мешавад.